Myahi tahiya supuni waiyatahi jeyimazira supuna ko fa ta ta gam waiya tahiyeki fiya piya data supunka <noise> fata ta gam nit aliya ni shinkafa ni dun wake ni kome ki ma hamba fitau to duma tiyafu mai wan supunu iyakachima dama supun hamba misunau ta hitama kajikami subu miniyikun tahitama kajika amma niwi halun kama a summa gam supunkama samu tominiyikum miyata duma ampani ina supun jimi <noise> don wiya tahi mada buwai to miya ta di ta kawai yauwa. <noise>